ƴeɓɓu tammbari ma, mbonndi, nden keɓa haakoji ma ɗuuɗɗi, watu protein daideyajum, keɓa ciis kanjum ma dedeyejum, kawta piza ma, ñaama seyta haari.